Hen ɓop ba to zak yit ka pa̱ de bi ga̱de ga̱yil, de pa̱ demen tong ma̱ sa̱i tong ma̱ swa, ga̱ to dang o ga̱ yol dang o ga̱ sa̱ dang o ga̱ swa dang o de pus ga̱ga̱ ta ga̱i la ga̱ pet la̱ ga̱ shi ƙau kuda paat gu rian pa̱ suk de ma̱ jap nien dema̱ shar leng dema̱ shar haam dema̱ shar ma̱ sa̱sa̱ detong gu took ƙa̱a̱k suk tong gu muani pus la tong taa gu leng ma̱ pa̱na̱ la wan ga̱ ga̱moor la ga̱ni ga̱ sa̱ man ga̱ muan mur man ga̱ shin soot abi ga̱ dam luu, la wan ga̱ tel die ga̱lanien ga̱, ga̱na ga̱lanien na̱ hen to shini nzen mak jela waga̱do tong ga̱doga̱ kat tong ga̱ sa̱ tong ga̱ swa ga puis naan tong epwar, naan akum mou naan an nda leka naan an nda leka ga̱ puis hok tong ga̱ kat tong ga̱ sa̱ tong ga̱ swa puis la sa̱a̱n puis ta to kam tong ga̱ kat muk sa̱a̱n, Naan saam ƙa̱a̱t men mou tong ma̱ leng di pa̱na̱ tong ma̱ duki pa̱na̱ tong ma̱ sa̱ pet la ga̱ naan debi ga̱fe dong yit ga̱ ga̱ga̱ koom dega̱ shini la bi hok man ɓa̱ga̱ tong pega̱me mou muan ga̱shin bihok ga̱na tong ga̱ kat la naira naira paat tong ga̱ kat labi ga̱tong vuan lega̱ni ga̱ kat la bi ga̱fe tong ga̱ ɓa̱t tong da kat ga̱ ga̱dar man ɓa̱ga̱ tong pega̱me ga̱ shiot saga̱ degurum muani shin wala ga̱ba deba dega̱ ɓa̱t anga̱ kabi gurum ba biet gurum sa ga̱ ɓa̱et anga̱ ka le gurum la ga̱ ɓa̱t anga̱ ka legurum tong ga̱ biet, man ɓa̱ga̱ ɓa̱t anga̱ ka legurum mou naan yin ga̱yol tong ji kat ga̱ni, laga̱ yol naan tong kat ga̱ni ga̱ tong hok naan tong mang to de kat ga̱ni pega̱ tong ga̱ a? Wala tong mang ga̱. ga̱na ga̱ to yil na̱ dasa̱ yol la ga̱ kat la pe lon nda ga̱ la de vom yit ga̱ biga̱ wala tugurum mou muan ga̱ lang kola la swa na̱ kola la songkwa na̱ pet tong ga̱ lang di biga̱ set gurum ƙa̱a̱k ma̱tep naga̱ ai ma̱pi yam gurumna a ga̱ wala lap sa fe nda muk lap sa fe nda muk tong, Shin di pa̱na̱ tong ga̱na ga̱ wa la debi dega̱ du lu ma ga̱ tong pet ga̱ kat ga̱ lutuk mial sa̱ lu ba bi ga̱ kat ga̱ lutuk mial gurum ma mou, bi ga̱ kat ga̱ lutuk mial gurum mou, maar ga̱na la ga̱ sa̱sa̱ ga̱ kampuen tong ga̱ man shang muk mou, laga̱ sa̱ ga̱sa ga̱ mar bi ga̱to ga̱ balam saga̱ tong ga̱ na, tiak ga̱ ma ga̱pia ko betga̱ la niang ga̱hol ma tiakpia holbet hol ga̱, nito ga̱na dasa̱ kwamɓa̱p ma̱p yir dem ma̱ nda men war dem pe tong pa̱ma̱p ga̱na dasa̱ men dekak sem dasa̱ la ga̱pet bitlung tong ga̱shin a shit kong? Tong ga̱ kat a kong? Tong ga̱ buet a kong? Nga̱ sa̱ kong? Ma̱ zemde ga̱ pa̱t ga̱ ƙa̱k men dega̱ tang shit mou ma̱ niet kwam ɓa̱p leng tong yiri la gumuan demen ma̱ mang ƙa̱k men ma̱ mang men a ma̱nan niefe a yilmen apa̱na̱ mou, ma̱ duat sem di dekwam ɓa̱p hok ma̱p shin dang ma̱p tong shin tong kat de pet de badega̱ ɓooli de ma̱p ga̱ ɓool dema̱p mou ga̱de tong ga̱na ma̱p de tong sa̱ ga̱yil ga̱, ga̱ shin zak sa ga̱ muan debi ga̱fe tong ga̱ lap, ga̱na tat nde tong ga̱na yarna̱ tong de tong ka teng na̱ tong ɗoot ho detong rang a pega̱fe tong muan de kat sa̱ tong muk kateng musek muk rang a nie tong rang la waru pega̱ pe ni zem dega̱ muan shang sa̱ muk, tong yol muan ga̱ sam adi pe hok tong sa̱ tong swa ni mar a? Mar mou to ga̱na men ƙa̱a̱k ma̱tep ma pa̱na̱, la ma̱ tiot laga̱ rang ga̱ tong pe ga̱me tong ga̱ rang kai yol muan bi na̱ bak la niag muan kap la ga̱sem na̱ tong wa de set ni ma pa̱tong ga̱long sa hen muan de nabi gurum mang bak ma̱p da ya hen la ga̱pet ga̱ niet lu ga̱gap sak ga̱wel la ga̱ba puis takam bi ga̱fe na la pa̱ga̱ set a mak to. biga̱ ba̱et anga̱ ka bi gurum bi ga̱ demen mou hen kut tong niep kut ga̱na yil ga̱ demen dein na̱ ma̱ man pe ga̱fe kong men tong de dasa̱ na̱ mou, Man ga̱pe in dega̱fe kong men tong deba kong men tong dam, dam ma ga̱yit men ma̱ de ma̱ nai dam bi muk ga̱yit men ma̱ de ma̱nai ama naan lang to pa̱n meni biga̱ dok dega̱ seti pa̱na̱ tong ga̱ba dega̱ na bi hok haan waru pa̱na̱, la ga̱ muan dega̱ seet bi <hesitation> bi kioklok pa̱na̱ ga̱ ƙa̱leng sool muk, mabi pa̱na̱ dasa̱ ga̱na̱ pa̱demen na̱ ma̱man ko ma̱nan men ma̱p tong mang dekut kaa hok, ko ma̱p leng bi ma̱p tong sa̱ ma̱p ga̱bi ma̱ppa̱ men ma̱ muan bimen tong ma̱ kap a ga̱sem haram set de dema̱ seet bitok ma̱ sa̱ la ga̱niang ga̱ mar tikop de tiji duam dem a ga̱be niti ga̱na yil duut na̱ a yil ga̱ demen kwam ɓop na̱ nba wai biga̱ to tong wel pe ga̱yil ba dip gurum ga̱nang la tong yol, se la wul detong a bak muduut, tu la bit vel bit kun de ga̱ waai,